Ai de cuertal las verduras en cachus i rebujá-las con azeiti d'oliva, sal i especiis al gustu. Endispués ai de poné-las en una tableta pa horneal i assá-las a docientus graus por venti o trenta menutus hata estal tiernas i dorás. I ya alogu pos se le pon azeiti, sal i pimienta pa da-li un toquinu enantis de comel. Pahi qu¡es mucha azeiti peru l'azeiti se vapora nel hornu assinque le vien bien afinal.